Royaume Uni de mbola anisan'ny firenena mitazona ny fitondrana fahampajaka. Anisan'ny firenena matanjaka izy ireo. Ary ny mpanjaka Elisabeth faharoa, izay vao niamboho vao haingana, dia anisan'ny tena nalaza tokoa. I zany hoe any Royaume Uni izany dia mbola kolontsaina miainga amin'ny fanajana ny mpanjaka. Tsy misy fifidianana filoham-pirenena any.